Teleskop wallata ko yiyde huunde famɗunde, nde yiyrotaako yitere, mawnina ɗum no feewi. Huutorto ko daarorgal kañum e leelewal e niɓɓere. Ko ɗum huutorto mawnina huunde nde weeɓaani yiyde tawi a alaa teleskop.